हां..बिरल़ूं का बारा मां हमरा समाज मां भौत गलत अवधारणा छिन। जन ब्वोल्दन छिन कि काल़ू बिरल़ू आपो रास्ता रकाट द्योंद, आपा बट्टा का एथर बे चलि जंद, अशुभ ह्वंद। यमण्यें कुछ भि नि ह्वंद। बल्किन मां यन ब्वोंल़्दन कि काल़ू बिरल़ू ज्वो ह्वंद, तूंते और भी ज्यादा लाड प्यार कि जरूरत ह्वोंदि। तनि और चीज ब्वोंदन कि बिरल़ूं ते खाली दूध पसंद चि, या भि गलत बात चि। कुछ बिरल़ूं ते दूध पसंद ह्वोंद, कुछ ते नि ह्वंद। कुछ ब्वोल्दन कि बिरल़ूं का नौ जीवन ह्वोंदन। यमण्यें कुछ भि नी ह्वोंद, यि सब पुरणि बात छिन। यि ज्वो अवधारणा छिन, गलत अवधारणा छिन बिरल़ूं का प्रति।